מ'קען מאכן אייז קרים אן מילך מיט וויפ, אדער אייער, <hesitation> נישט אויפגעקאכטע אייער רויע, די ווייסלעכל פונעם איי און מ'קלאפט עס גוט, אויס און מיט נאך באשטאנדטיילן און ס'ווערט זייער גוטע אייז קרים.